อยากมีเงินเก็บหลายหลายสิได้สร้างบ้าน ซื้อที่ สิได้ทำกิน

ส่วนอยู่จ้ะ เพราะว่าเห็นแล้วมันเกิดอบายมุข อยากได้นั่นอยากได้นี่